हमशिग कामागो ब्ययोमा ता घ च्यिकु पहले ता ओफिसु समन फयोतो। मान लो टोरम्यक शोंग लैपटॉप निज्या ओफिसु होदो लिख्सिस्स ब्ययोतो। आई हुदु अलावा घ खितो छे आंग सफारु मोड छे दुक। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट्स सफार लानो निमा घ मेट्रो कार्ड या फिर चेंज रुपया लिख्सिश ब्ययोतो। हाटानु वाजेस आंग द्वा टिकट उन्नेरंग चागो दिक्कत हाचिम म्यच हू। ताकि घhh हसल ओफिस पहुँचेनो स्केतो। आई घ हू। तीउ बोत्तेले लय फयोतो आंग प्यास लगेन्ना ओमो शोंग हमशोंग प्यास लगेना ती तुं स्केतो। आई लंच ल्य जासतोक ताकि ओन्न ब्देरंग घ खा जम स्केतो। हुदु अलावा सान दा स्नेक्स फयोतो, कामंग लंने रन्ग साथ साथ चागो जमो ल्य। ताकि आंग ऊर्जा पोरेनो गया ताकि घ ओबोल कामंग लानो स्केतो।